Misy akanjo bôka <hesitation> misy akanjo fampiasany zany ohatra andavanandro regny zany amy tany amy tany tsy magnôragna akanjo legnan-dragno za raha de misy zany izy efa leran'ny andro magnôragna na leran'ny andro fagnetsana regny kô fahavaratra regny zagny zalah mampiasa impermeable impermeable aminy agnarany zany, izy zany tsy legnan'ny rano zany na anao akeo idôko akeo amy mahalegna akeo hela agnao zany tsy legny anao, zany.